Swngcharni tongmung borokrokno bohrokni kothoma tei tongmung bai kwrwngnani chubachu khlaio. Abo nukhungni borokrokni kwrwngwi tongmani kamiyungni thansa wngmani tei tongmungrokno kwrak khlaio. Patimungrok pandarok tei tongmungrok hai khe tongmungrok kaisa tongmung tei tongmungno snamnai. Tamokhe baksa baksa tongmungrok kwmawi tongwui mano eba tubunani jorao tongmungrok jesa khe kwbangma tei swkang tangma bai choba wngwi mano. Tai kaisa tongmungrokno mwthangwi narwkna nangnai phiya ba kwbangma tongmungrokno swlaijak tongmungrokno phunukna bagwi tesa tormani khlaina nangnai. Kwtal wngmani tei jotono tẃiwi tongmani samung rok no khibiwi kaisa wngmani borom rwmani tei tongmung chamungrokno swnamnai tongmungrokni bisingtwi kaham wngnai. Tradition rok tabuk ni kubui tongmung bai khe swlaijakna nangnai tei aboni muchungtwi tongwi mano.